Pakistán es la parti de ponienti delo qu'era la India británica, i el partimientu hue por mó dela religión. Quantis que tuvun la endependencia nel mil nuevicientus i quarenta-i-sieti pos se ve que vidun qu'era la horma mejol de no matal-si ellus i ellus. I, güenu, está la cosa, aí. aí, que pahi qu'están deseanditu de matal-si. I essu que los emprencipius dela Estoria delo qu'ogañu Pakistán son delos más antigus.